متابعة الأخبار مهمة باش نكونوا على علم بكلّ ما يجري حولنا. نعرفة الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لكن من جهة أخرى، الأخبار ممكن تسبّب لنا قلق أو ضغط نفسي إذا كانت مليانة أخبار سلبية. ينجّم الواحد يحسّ بالتوتر ويخاف على المستقبل، خاصة في هذه الأوقات الصعبة.